Lattanii aɗon mari burima ko ayiɗe waɗugo bo ta'ajogi burima mai awaɗeɗun yarete ha nasaraku, burima'on awarta mallunju makaranta, nyautowo koh ta'adiɗo ta'a jangi ateeɗe hokkete nasaraku